Bon, min ndefu wanaa huunde golle an sanne kaa jooni non min kaa ko keɓ- mi fuu ñaaman. Mi walaa teeleefi faa mi wiyaa so wanaa ɗun ɗoo naa ɗun gaa. Ko keɓmi fuu ana hawrana kan. Jooni non ɓii aadama <hesitation> saatuuje a tawan won kulle ɗe njaadata e ɓernde maa.